ها انا منحبش نشعر بالحر الشديد خالص، لانه بينزل ضغطي الصراحة، <hesitation> بابقى تعبانة نفسيا في فصل الصيف ، وانا مش باحب فصل الصيف انا باحب فصل الشتي، ومن عشاق فصل الشتي. فانا لو هنفضل انا هنفضل البرودة الشديدة ولا انفضلش الحر الشديد. في البرودة انا ممكن ان انا نعمل اي حاجة تخليني نحس بالدفء لو هنشرب مشروبات دافية او نلبس هدوم تقيلة مثلا، انما الحر الشديد دا انا مهما عملتله برضه حرانة وبيخلي عصبيتي تزيد. فانا من محبي البرد وليس الحر.